Meyɛ obi a magye abɔdzen krataa a megu do rokɔ skuul magye dza otsia ebien. Edwuma yi a merepɛ yi so, meyɛ obi a mayɛ bi mpɛn pii na mfe bebree. Mikitsa bɛyɛ mfe enum nyimdzee ewɔ ho. Bio no muhu dɛ dɛm edwuma yi mode ma me a ɔbɔboa osiandɛ meyɛ obi a edwuma biara wɔde bɛhyɛ me nsa n' muku moho na meyɛ yɛ ne yie. Abɛafor yi kɔmpiwta no ho nyimdzee so mowɔ biara yie a ne dɛm ntsi mususu dɛ mode edwuma yi ma me a ɔbɔboa ara.